كأي إنسان يتعدى بيوم خايب مش نهاية الدنيا، هذيك هي الدنيا كلها تقلبات، ساعات يعني <hesitation> نتعدي بيوم باهي، ساعات نتعدى بيوم خايب، يعني حسب الظروف، يلزم الإنسان يتقبل الحاجة هذيك، ويلزم ديما يتأمل الخير، ديما نقولو غدوة خير، وديما <hesitation> نقراو الخير فى كل شيء اللى هو مش يكون أفظل مهما يكون يعنى النهار سيء.